Nzo rol jwa'nta nchamena' axta' xon wiz todavia nawe yaii' nayei'niay, per zenak re cho re jwa'na tiz este nguy toza' mximena'na mbay luego ze nxaza benta nxeka' chop zon wiz, per nzo rola jwa'n chenak re yapana', re la kolana, re go' papa'na' jwa'na nxeka xon wiz o mas xon wiz na nanche zaydei'na nlidey day lozomen.